מ'קאכט אויף פלייש אין וואסער, מ'לייגט צו א גוטע ספייס, האלטן אונז ביי דריי זאכן, און מ'קאכט אויף אין דעם אויכעט לאקשן, <hesitation> און נאכדעם עסט- לייגט- ווען מ'גרייט עס אן לייגט מען די פלייש עקסטער, די זופ עקסטער, די לאקשן עקסטער און מ'קען צולייגן ביי די זייט.